<hesitation> Tômaty boaty ndraiky, raha ôhatry izy koa fa nisôkatra, <hesitation> herignandro foagna izy digniny afa <hesitation> mihoatran'izay izy fa tsy tokony hoanina, fa izy koa mbola tsy nisôkatra ndraiky <hesitation> afaka tehirizigny hela na mihoatran'izay.